<hesitation> Gn'isan'ampola an-drano aminay atoa <hesitation> da eo amina efatry eo araiky ame fatoria da raiky ame trano fihinana da <hesitation> da misy raiky koa any atokotany da <hesitation> misy raiky koa amy <hesitation> trano fandraisa vahiny tame vola raiky lasa aho nanolo raiky farany.